lɛ ah baya ni ami ɲu ɲumo na ayawa mi ciza lo zua ba ciza tuiii a sa lobɛ ji sunuwo a deɓenu vɛ we aro vɛ lo buteli ere wa lo so o buteli so ani dia ma ji azo ji a be-twan mi yi mu twa-o o papie nɛ mi buleli yi a zenian sanu hɛna maro a zenia diama hɛna maro depi muze fa zɛrɛ lo hunu bɛ'o fantan